Eka da tokony tsy ho tognony ro- ronono aloha gny ronono soja vo vo ze raiky zehô. Satria izy, raha tokony ho izy, gn'antsoina hoe ronono manko, raha mijotso boka amina mamifère, biby, biby raiky mampinono. Nofa tsy mijotso boka amy ze biby zay izy, biby mampinono da tsy tokony ronono gny iantsoana anazy fa raha hafa.